Awamanene warna ia so na au duduan nga lo hatoli la uman na warna cet a te au la'o-la'o ia awita ba'un na hatoli la uman na ma toko la ma ba'un na cet warnan lo warna ia. Boe ma niana la bo warna na ba'un na lo warna ia, te hu lopo la son ta, kada badu la.